וויזוי מ'נעמט ארויס א האטעל רום <hesitation> אויף די אינטערנעט. מ'גייט- מ'זוכט אויף די האטעל צו וועלכע מ'וויל גיין, מ'גייט אריין אין זייער וועבסייט, און מ'גייט צו וואו ס'שטייט צו נעמען א צומער, און מ'וועהלט אויס וועלכע צומער מ'וויל נעמען, מ'וועהלט אויס וועלכע טעג מ'וואל עס נעמען, און נאכדעם דארף מען אריינלייגן די אינפערמאציע וויזוי מ'וויל צאלן, און מ'צאלט.